Ny kolon-tsaina aostraliana ndraiky da manahaky kolon-tsaina eropeana avao fa tia natiora ndraiky iz miaro fanatahanja-teña ankalamanjana zay teña mampiavaky azy amy kolon-tsaina ôksidantaly.